Le fürmìe, le musche, i muschin, le vëspe, le avìe, i üzei, i ciat, i can, ël leun, la zebra, ël rinoceronte, l'ippopotamo